Mamasok au mengasosiasikan sebagai hari. <noise> Mamasok sering dianggap faik untuk mengisi ulang energi, merelaksasi diri, dan bersiap untuk melanjutkan minggu ke depan.